वैक्युम क्लीनर को उद्देश्य सफाई प्रक्रिया को तेज प्रभावी और सुविधाजनक बनान के लिए करौ जात है। यह एक विद्युत उपकरण है जो धूल मिट्टी छोटे कचरे और अन्य गंदगी को आसानी से साफ करन के लिए <hesitation> उपयोगी होत है। इसको मुख्य उद्देश्य <hesitation> वायु को दबाव घटाके वैक्क्युम बनान के लिए करौ जात है। जिससे गंदगी पाइप और नाली के माध्यम से एक संग्रहद बैंक या कंटेनर में खीचन के लिए आत है। वैक्युम क्लीनर को उपयोग विविध सतहन से जैसे फर्श कालीन सोफा गंदे और या यहां तक के पर्दन के सफाई के लिए भी करौ जात है। यह उपयोग विशेषरूप से उन लोगन के लिए उपयोगी होत जिंके पास समय की कमी होत है। यह जो सफाई के दौरान धूल और एलर्जी को अनुभव करत है। इसके आधुनिक मॉडलन में हिपहॉप फिल्टर जैसो तकनीकी शामिल होत है। जो सूक्ष्म कड़न को भी पकड़न में सक्षम होत है जिससे घर या कार्यस्थल <hesitation> को वातावरण अधिक स्वच्छ और स्वस्थ बनो रहत है। वैक्क्युम क्लीनर अपने बहु उद्देशीय <hesitation> और दक्षिदान के आधार पर आज के जीवन में एक अनिवार्य उपकरण बनो भयो है।